Ko ngà pi lap kɨni gha, kɨ mbì nàng-nàng fa, ɓe rit dùng. Ey, tongɨ rit dung. Nga leng teni ner kɨ mwen ye kɨ bɨ ɗa mwa kɨshɨki, ɓe bɨjɨm bi, me ye wàk-wàk, wàrng kɨɓut ɗɨ ner kɨ bɨ ɗa mwa, ɓe nyi ɗo la kɨ pò. Mù la pò kɨ punu mwa nkin-kin nɗin kɨ tèr kɨ yi don sìt pwana ɗa mwa. La kɨ po ɗò nyɨ. Mpì ye mu kàt mbìshit mwa dɨ nde funu ɗa mwa dung-dung. Mwa shɨt ɓak kɨ ke mùn ɓang. Mwa shit te mantang <hesitation> mu du tung bi kɨ go ye kang kɨ mun ka mwa kat ɓang. Nyi ɗo wat ɗɨ. A ni bi kɨ gurmiiii, ɓa bt shɨ shi, kwà ɗel gha met, kwà bè kɨ bi kɨ go ɗa gha yɨt nyɨ ɗɨ. Mwa shit bi mwa mùn ner kɨ tè, ner kɨ pùt kɨ̀ met kɨ̀ lɨmar ɗa mwa kɨshɨk, kɨ bɨ ɗa mwa, ɓe mu pò put ɗɨ, ɓe mu put kagàk kɨ la kɨ po. Mù la po kɨ ndè funu mwa nkin-kin. Har shɨ cɨncɨni, ɓe mu ɗap fùm ɗa, ko mu pò mwen kɨ shit kɨni njep Funu mwa ye cɨncɨn ɓe mu la mwa ɓang. Mpì ko tong nyɨ rit muni, ɓe a yit gurm gaki, ɓe kɨ bar mbì dùn-dun gàk. To nɗin yɨt kɨ gurm ko nyɨ bar mbì dùn-dunɨ, ɓe rit ka nkìn-kin nyet. Pi ye shɨ cɨncɨni, ko nga lɨ tèni mù sè mòriyà kɨ nde funu mwa, ka mbìshit ye mwa shit mwa mùn le jɨ nyɨ mwa, ko shɨ cɨncɨni, be mu ɗen yɨtnu kake nyì ɗa mwa, ɓe dɨna, ɓe rit yɨt na sosey. Mpì ye a lap, ɓe jep funu mwa ka lòlòk nyi, ɓe mwa cir en kɨ mwa mwa. Mwa cir en kɨ mwa mwa. Mpì ye mbì ròròt ka yɨl shɨ cɨncɨni mwa mwā jɨ mwa shwe ke mwà. Mwa shwe ke mwa. Pak kɨ mwa mwā mwa ba ngò wat mwa. Pak kɨ mwa mwa mwā ba ngò mbì shwè-shwe mwa. Kò ye mwa pò mwen ber, mwa pò mwen gàk, kɨ pì ke kàɓang, kɨ pì dang kàɓang. Ko kɨ lòk aha ɓa fwot gyem fa cē, kò ye kàt kar me ye ko nyɨ terkazɨm kɨni ka, ɓe mwa pò met kɨ wat, ko mwa dɨm mwa yel pi. Pak mwa dɨm mwa ɗak ka nkàng kɨ yiar mwa pet, ko mwà ɓam kaya kɨ gurm mwa ɗɨ. To, cɨn kɨ ɗa kɨni rit ka kɨɓut. Ngan shɨ cɨncɨni, ɓe nga put ntom shi kɨ puna mwa ner kɨ mwen yè a ɗa. Ye ngò lè fana lɨ aha te, kul, kul. Mantang gha da tung bi ye mɨ gha ka kat. Mpì ɗa ɗak-a ɓe tòng-tòng me ye punu mwa tong nti, nɗin kɨni, ɓe mwa tòng kɨ la kɨ pò. Bɨjɨm bi wàk-wàk, ɗò mwa tong-tòng kɨ mwa nɗin kɨ la kɨ pò. Go ye kɨ <hesitation> ter bap bi, kɨ we kɨ jɨ tè ko nyɨ <hesitation> ɗen ɗang ko nyɨ tong, ɓe wun jep mwa, wun gyi, ɓe se, a yal ka, pɨn pìtong ndè ɗa. Ko a ròt kwa ta, ɓe se gha yal. Ɗang mu ni shɨ cɨncɨni, ɓe yɨl jɨ cɨn ko cìr ɗɨ. Ɗang ye cir kɨ b da mwa kɨbut, ɓe mun gyèm gùrm. Mun gyèm gurm ɗo mu cir shɨ kam, kɨ kò yè mɨ nen ka. Ɗa tè ka lap, ɓe lɨtafi nyi shɨt bi mwa mùn dung-dung. Shit ɗo kar ɗa mwa mùn. Shit la kɨ pò ɑɗa mwa mùn. Shit bi mwa mùn dung-dung, tè mantang mu cɨn kò nyɨ kat. Mantang mu cɨn ko nyɨ kat. To, kɨ ɗà ɗak-a ɓe mu fwot shang kɨni la-lā ka. La-lāka. Ko shɨ cɨncɨni, ɓe dɨna, ɓe nga pò lɨ kɨnɨ tè to, jep mwa wu, ɓe wu yè pɨpi ɗar ye ɗà ko nyɨ rir ɗɨ. Mpìtèko pàr pus ɗang yal ɗang ye mun gyɨ kɨ nyok ka Ɓe nùng shi ye wu ɗap ɗo ɗa, ko wù mwen ner nyɨ. nɗin kɨ ɗa kwat ɗi, ɓe mu ni nɗìn kɨ tòng kɨ punu mwa nti, ɓe kai, tong kɨ mwa ɓe mwa kɨ kap ka. Kò shɨ cɨncɨni ka. Mu lep kap. Mu lep kap ka. Mu ran bi ye ko mù pe gum funu ɗo, ɓi ɗa mwa naŋg sɨm tè mbànta. Mbante. Nyi ɗò kwa pe mwat fa shɨshɨk gàk. Yɨ̀ mat pet ɗɨ, ɓe mɨ yi ɓe yɨ ran yɨm. Mu nang a shɨk ngas tè yɨm. Mwa shwè yɨm pet-pet, ko mwa pe pòmwa kɨ mwa mwā shɨk. Tòng funu nti ko ye mu pu ka punu mwa nɗin kɨni ɗo ɗa. Ɗang ye jɨ shɨ cɨnɨ, ɓe mbì cir-cir ɗa mwa po cir mùn lè jɨ ɗa, ɓe key lemut. Ɗang kɨ lèmut ka. Cir kɨ mbì cir-cir mwa ye mwa pò cìr ɗo pò ji gàk. Ahanyi, ɓe ngan kena kɨni ye nga pò shɨtòk nyi, ɓe nga cɨn makaranta mwa. Puna mwa lep ngan, ko mu cɨn makaranta, ko mu cɨn pak bi mwa lèmet dung-dungɨ, ɓe kafin kum dù gama kɨ pak bi mwa nshìt-nshit ɓe ngà lèp kap nshì na ka. Kap mwa lɨ nyi. ɓe mga lep nshì na ka. <noise> rìga ye nyi, nga làng nshɨk ka. Ɗan shɨ cɨncini ɓe nga làng rìga nshɨk. Ngan kɨ rìga ɗo nyɨ. Ngan kɨ kap mwa ɗo nshì na aha nyɨ, kò ye nga pò shìtòk nyɨ. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nzin kɨni ko nga lɨ ɗi, ɓe tòng me ye dòk kɨ punu mwa, ka punu mwa pò mwen gyɨ ner nu, mwa lè jɨ ne ye nga tàng mwa ngha nyi, ɓe nyi ɗo bì yè rìt kɨ tòng ntì butom funu ka ngasɨ ɗo ɗa. Punu ɗa mwa, kɨ nunu ɗa mwa tòng tòng kɨ mwa nɗin kɨ pɨn kɨ warng dɨr shàk. Mat kɨ man ji aha, ko nyɨ ka wun gomɨs mwa, ko nyɨ wùr wun, ko nyɨ sit nyɨ met ka. Mat kɨ we kɨ ji ko nyɨ ka wun gomɨs mwa wu pò tong ngàntang warng, ka ɓe mpò mbùtol ka pang, ɓe mat kɨ ɗom. Mat kɨ jɨ ka dom-ɗomi, kɨ pin kɨ warngɨ ɗang nyɨ sit nlù ɗɨ. Kɨ sit. Kɨ ɗom ka ɗòm-dom ɗang nyɨ sit ko nyɨ met ɗɨ, kagàk kɨ ɓanɗak shɨ po ɓang. Ɗang mu ni bi ye pò lè kɨ met mun cɨncɨni mwa, ɓe mat, mat nɗìn mbìshit ye ko mù shit mwa mwā ɗi, ɓe ɗa nyɨ gyi mùn zɨka. <noise> Ɗa gyi mùn zɨka. Ò ye ka lòk-lok nyɨ mwa, ɓe mat kɨ jɨ ki kà wun kɨ gomɨs mwa, pò tong ɗo nyi, ɓe tè me balp wun fwo. Ɓe bàlp wun ɗa <noise> gàk, ɓe dàm sìt gàk. Tò, pi ye mu pò ni kɨ pak bi mwa pò fwo kɨ shak mùn shɨ yɨl cɨni ɗo ɗa. Ɗang tòng cè kɨ punu mwa ye mwa mwèn gyi kɨshɨk, kɨ mbì cɨn-cɨn kɨ mwa mwā kɨɓut ɗɨ, ɓe rit nyit na nkin-kin. Ko ye har ka nyok na, ɓe nga lɨ aha tè, har ko ngà mùt ɗɨ, har ko mut nyɨ ɗap ngan ɗɨ, ɓe nga leng nɨ mbìshit kɨ dòk kɨ punu mwa, ye mu mwèn nèr kɨnɨ, ko ngan kɨni nga jɨ ngà làng, ko nga shwe, ko nga se, ko mu cɨn shit ɗa mwa kɨshɨk nɗin kɨni kɨshɨki, ɓe nga lɨ tè a ɗò ye pus fana kɨ gam, ɓe pus kɨ gàm, ɓe ngà met kɨ lɑ kɨ pò kɨ mbìshit kɨ punu mwajɨ. Nga met kɨ la kɨ pò kɨ shit kɨnɨ njèp ye nga la mwa ka bwin mwa, kɨ nshang kò mpòkin mwa ɗo ɗa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nga ni ɓe bi ye don punu mwa mwa pò mwen gyɨ lè ji mwa ɗo ɗa. Ɓe ritshɨk nga dung-dung. Ritshɨk ngan dung-dung. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nga leng teni ka ner kɨ mbì cɨn-cɨn funu mwa, ye mun pò cɨ̀ kɨ mwa mwā ɗɨ ɓe ò ce ka nga lɨ teni dun ka. Kò ce teni nga lɨ teni dun ka. Mwa bì rìt mwa kɨshɨk har lè jɨ shɨ cɨncɨni. Mpì ɗa ɗak-a ɓe Nɗin kɨ mbìshit kɨ punu mwa, ye mwa shit mwa mùn, ko mu pò mwen gyi lè jɨ har cɨncɨni, <hesitation> ne ye mwa yɨt mun kɨ nyokɨ, ɓe ngà seyɨl nkin-kin. Nga seyilɨ. Nga seyɨl njesu ye cɨn potɨng kɨ yɨlɨ nkìn-kin. Ko ahanyi ne ye mun ye mù la pitong kɨ punu mwa ye sem kɨ ɗap mwa lèmet mwa, ɓe rit ko mù ɗen jet funu nè ye ko nyɨ terkazpim kɨ yɨl kɨshɨk. Ko wok funu mwa, kɨ mat funu mwà ye mwa kɨ jep mwa, ɓe rit ko me shì mwèn funu nyɨ mwèn-mwen ye a ɗa. Pì ye po ritshɨk ngan ɗo ɗa. Pak mwa ye mwa ɗap mbì shit ɗa mwa ka, ɓe mu pò aduwa ɓang, mpìteko mwa mwèn-mweni nɗìn kɨ yiar kò ye mu ni punu mwa dok mwa pò mwen gyɨ ɗa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nshang pak bi mwa gyi dung-dung nyet ka. Ɗang a mwen ɓe ɗɨm kaɓang. Ɓe nga ɗar a puna.